Ny vintaña da raha raiky tsy hita maso izy io fa mañampy sady mañana anjara amy fahombiaza. Satria izy io da mampirisiky sady dra mahatonga ny olo hatoky ny teñany sady teña inoañy malagasy izy io.